<noise> molo binatang binatang na pistar aha do binatang na pistar kan <noise> guarna pe binatang inda dong na pistar tai memang kadang bisa do binatang i dilatih kan ligin ma songon aha da molo di buku buku, buku buku dongeng mandokonna nakan baen pangattar iba modom najolo di bacahon ma dong goar na kancil, kancil ima kan kancil sanga kijang i ma kadang pistar i baen alana bisa mambodoi aha mngoto oto buaya i kan so ulang ipangan buayo i ma ia i oto otoon ia ma idokkon pistar kadang, padahal kadang molo sisi negatifna licik juo ga de kancili kan sanga ima cerdik ma ia baen so ulang ipangan so ulang i pangan buayo kan ia kan tae molo-molo i hutani ibakan ngana ligin ma aha goarna kerek kerek ima sanga bodat sanga kerek kereki kan, pistar de alai kan bisa i latih tai memang kadang kan goarna pe insting sajo dei ala na i puna ni alai kan inda dong songon hita bisa marpikir hita bisa ita olah aha na ita rasaaon aha na ita tarimo bisa dope di bisa dope di olahkan tai molo songon halai kan insting sajo dei songon dia iba. Mambiasa kon na kan molo i ligin ma songon tiap ita malatih bodat bodati kan so bisa alai manaek arambir i kan, kan i kan mambantu hiba juo do alana pistar ni alai kan pistar bodat bodat i kan, <noise> mambantu hiba kan so molo iba man-mandekek arambir i kan sada kadang kan lobih copat dope alai man-mandekekna kan timbang ita kan, hima i dekek ia ma arambir socopat so ipas sude kan bisa lalu ia maluppat sian pohon na sada tu na sada baru i ima bisa ma i latih ia saking pistar na kadang adong ni insting nia disi ilatih ibuat ia arambir na poso dia arambir na tobang bisa hia mambedahon na ima adong insting nia kan manurutku salah salah sada na <hesitation> binatang na pistar bisa i dokkon ma bodat i alana jotjot iba maligin na kan langsung iba maligin marasaon na kan kadang pe, adong goarna pangoluan niba pe sian ibantu iado molo inda dong bodat i mam-mandekek aha goarna, mandekek arambir i kan. Inda dong pangoluan niba alai do mambantu pangoluan niba alana pistar ni alai mambantu iba mangolu bodat ma menurutku salah sada na <noise> binatang na pistar.